Ny loko mahi- mai- mahitso ndraiky <hesitation> izy koa an-tegna le ohatra hoe be stress be regny igny ohatra hoe mandeha mizaha mandeha mizahazaha raha maitsomaitso regny igny satria igny ma- magnado- mangalaky stress surtout amin'ny olombelona, avy akeo koa kolera maitso koa mariky ny fanantenana am'le ino moa izy ty <laughs> am'le drapeau-n'ny malagasy igny, avy eo am'zay zay dônko.